Eeh mi wawan, nay, sappo, sappo e goo, jewetati, jewedidi, didi, goo, jewegoo, jewenay, sappe e didi, sappo e jowi, sappo e tati, sappo e jewegoo.